Ny vorona indray an, azo lazaina hoe afaka miteny zareo satria misy an'ilay mamoaka feo ireny an, ary zareo an tena manana karazana teny na hoe fiteny ohatran'ny olombelona ihany an, arakan'ilay zavatra mitranga. Ohatra hoe rehefa mikotikoty an'ilay- ilay- ilay voron-tiana, na hoe misy loza. Dia hoe tandremo fa io misy loza, zavatra ohatr'izany.